To Audi ngesa je wadugo haako irin ko nandi tingeere, tattashe, attarugo be angalaaje jodi asawere na ha babal pewdum banta fewnatendu ko ha les londe ko dow njaraandi boddum vonnan to banta wala ko hebi dum.